“Parissi ca viaggiati assai. Quanti voti aviti partutu st’annu?”. Idda ridiu cuntannu cu li jita. “Ottu, ma ogni vota ha statu comu la prima.” Iddu junciu: “Nun circamu sulu posti novi… circamu pezzi di nuatri ca ancora nun canuscemu.” “E li truvati?” addumannò l’autru chinu di curiusità. “Qualchi vota sì” arrispunneru.